Oru-okposi nom akpoi agbaa nyidi woma akpoi gbaa neido otchi aliya tsor mme aku oruana akunyi self omah yia njuie keni ni eni tsi tsi kaph abayor orio orio onyonyi nom waa tsa tsa orio-onyonyi ina kali teacher aya-wan a'tsi tsor kena anyin igbafue mme ani tsa-ade ni gbafue mme eme nu orana tsa tsa waa ina mme oru okposi nom oru okpebiya oru onyonyi tsa tsa waa nom Na na ina na wo nano oyor no okpp'or ya. wo nano oru oyor no okpoor ya ta nome afu okpo iripa akpebiya ama la tsor na meh ar einim kala adimm na yor oyah'o jrijra aim na yor na ayi mezi, emuo mi zenze alolo na yor tsa tsa waa' na nor-na, na-nor-na na nor-na nina yor meh. Emim kali adimm amim yepa alonyi aba pu ajiji a pu meh na noya nini am kpah okpahe kaba kwor'o but alama tsor okpohe ayor hia agba atsor atsorniejie akwa meh na hanin na ba yor na yor ni zenze anorna, mi zenze azi oro-zi, mi zenze ina yefia, mi zenze ador okpahe nobe orga. Okpahe odon nobe orga nom ifuororiya okpahe na wi iwiameh akor meh okpahe na yor na agba no okposi meh, okpahe na yor nu nemeh akor meh sani ki nemeh akor ya onayor nia fia ni mime ijri oyaa' nia ha gwa, ni ne, ne, na moh meh ko nia ayi mezi azi, ya orna kali maro ya yi maro iji kiba lorlor ki ki ki ki miemah ki dungne ki nornah ki yorori waa' tsatsa waa' alisimeh emeh kala ma yor ni-eniem kali adimm ayor ahim meh, emeh am tsi tsi kpah mba na ma ayor aki iwie meh. Onu tsi tsi kpah kowu kali afatalie, akwa aba mi-iwi emeh nua aba yor aki iwion tsi tsi kpah meh iwieun. Iwim tsi tsi kpa aba ya kii iwim inyi otso tsa ahi meme onu heyi aba meme onu heyi aba guun kpem neini yi ni <hesitation> oon no okara iyung iyi nian zi izaklei nini neyi neyi na ya zein duo mei einduo mu wo mu wonuei nung a ya zi nein do me on noor aka rii yi meme man iyi iyi oru iyi nain ae okara orizaklei yanzoor ikara akpos gba no ru ana aleyi yoome. Akpei biya mali tchui itchui kata na gung me ya. ma lo kara kpaoma gung malokara oma gung malor okara ali ha nokpo me ni yi imizezi zaklei izakli izaklei iji neini yung iji me nii iwia aba yoor oya a chru chruong me aleina nei ni yi me niyi minze zi zaklei and akeini bi wu na nokpo makuo ba po kpo koor neini naa neifiagba na bo kpo izaklei zaklei akoor na bo okpo akoor wa cha c ha waa wu na no ru waa shi oru wa cha cha waa ni itchui oona nung naa na ka li na dang me ichui oona me aka ayoor makunyi ayoma bloor eijei ni noor nanoru oyor nokpo ya ta no meme aha yoor orua me meme me normi ha noru oyoor nokpo yaa noor nani kplo dei inyi yi ya. ninyi ya noor mafuokpo ana mi sripa, ma wofu ouona nia yii fi me. Akpoi gbae oru ana a lise name akpoi gbaa akpeibi ya Oru okposi nom. Akpoi gba kanka neiyein du oma. Akpoi gba neide ochui aleyi atchor me ma kunyi oro na alaka yoor makunyi sef omaya nii jue na hani eini tsi tsi kpa aba yoor oro onyoyi nom ororiwa cha cha oruon yoyi nom ina kali itchicha a le yi wa a tsi tchor a keina yii ingbahe me ale yi icthi adei ningbahe me. Eme nor oruana wa cha cha waa ina me oru okposi nom oruo kpeibi ya oro onyoyi waa nom